Itu perbedaanna kurinna anu <hesitation> pammuttu na kuring biccu, di pake nasu wae pake nasu utan, nasu bobo, laludi kandei karena kuring batoa dipake ki maaca maacaraki di pake maacara <hesitation> nasu bobo <hesitation> batua supaya mudaki nagala. Dipake nasu ten supaya muda muda mudaki kande kande po yo acarata. <hesitation> Kila ninden dukae tetanggata karena napake maacara <hesitation> duka kita kilae nek ninden ditumai kurinna ke dipake maacara <hesitation> pastimi dukaki nadeppeki <noise> parel parellu to to kuring batoa kuring tubiccu iyana pammuttu biccu la pammuttu batuang pale nduga diampu jo tagoreng bete, goreng bawang, goreng telo. <hesitation> iya to gunanna to <hesitation> pammuttu biccu. Naiya pammuttu batua dipake ma tumis tumis suten supaya kasalliki nala mudah nala jo banua. <hesitation> Dipakeki maacara acara dukaki <hesitation> dipake manasu bisa juga dipake manasu bobo, ato igaraga burasa, <hesitation> dipake goreng manuk ke dinacara. Ibara to <hesitation> perbedaana kuring sola pammuttu dipake to mai singinna acara banua.